Raha ny hevitrako manokagna ny maha-zava-dehibe ny ain'olombelogna, ny aignan'olombelogna dia azon'ny hoe Andriamanitra nagnano anazy, nisahirana nagnano antsika, dia tsy tokony tsinontsiniavigna na atao tsisy dikany ny vatagnantsika fa tokony hajaina tsara atao tempolin'Andriamanitra dia karakaraigna tsara araka ny nagnamboaran'Andriamanitra antsika fa tsy zimbazimbaina.